Ho manni mungo ong poringii mungo taro yii naahrumo tuhetong o'ko kingking tukuru tangakong, ho mara honna tuhah ho ha tiworii, impa ana yii koto tuuwoii tangakana titi manni roki mungo koruhetana korumotuhetana tii tiwori toku nah hiyako ong hiya ngung minnokana ong ko'nona gnung yii nawa' ong hiya ngung to'to'kaku korukana. Impa taaro yii manni naa'rumo tuhetana nawa' waah ngihetana korumo tuku, honno o'ko koo'mana yii. Impa mungo taroyii naa'rumo tuhetong ong kingking tukuru, tii ong kungkung aahtui korumo tuhetong hanghang yii mumotu yii. Impah noru ongite notokoh hiru ngorigite ongite mamaguta tana tangakonokite rangoto umumo unukong owo mungono owo kiakia, umumo ong noitakita tarommo nawa' kumaruewummo unukong tii korumo tuku tii owo ri'nono, impah umumo unuku hoiko koomana tonguhnongi tiko rokii ooruho tomorure honowo mara paarong tiki ongi koto kuinoko rii'ko. leo oroko toosiki orokomo no'rong akai ong ongkoto, napanno nokiroki tushu. Aii tikite ho toohrong ho koto roki korummo tuku sihung yong ho mara hia pirohah taroyii ko mirahu roromo tuhetong pookong aaruiya manni mirahu tuuhah kingking tukuru taroyii nawa' nooki he tong hekoki hiya paai tee, ong pookong aaruiya manni poohurah tuhah. Ong koh o'ko nowo ngawah toku runnii ong kungkung nowo ngawah. Kingking tukuru yii koo'mana taaro yii manni mirahu roromo tuhetong tii siro nong ngawah, anakoh kakoto, kakoto heko ne' woro tii manni siromo nong tuhetana tiki nawa' o'ko ngoworo hetana tii korumo korumo tiki siromo nawa' hekowotiwo nohimo tuhetana nawah paai tana